Gyíŧi binléeti bógi, bisirde. Utúm mo maalu a wéntele ma, njalna gbente jili bógi, hali ma maalu, maalu ma a ɓambe. Wo yaa umada ɓéeŧi ñaawoñaa, bàbég nhotina, unwéti bijéjedi maalu ma, fo gimandi bijéjedi fo alúŧi yoo, unge húri bsaanti ma.